لا والله الصراحة ما جد زرت م- محل وأجى وفق توقعاتي دايما الجصص هذي يكون فيها ثغرات وأختلاقات أنه أنت بترسم شغلة على ببالك عن الثقافة والشعب والمكان وأنه بيطلع مختلف بالأخير مو مثل بعضها الأماكن مختلفة عن توقعاتك.